Kine kine ta pill bere- berem ne goji ka toom a pene kenem mun peena ka ɓumlum ɓumlum ti waru maa ta ya ɗiyo in shar kene ya longku appo po lapomun bere bere ti toom kene longku ne goji me fiji a pene kenen ɗing maka wee keta yaani ko kegan kene ko adoo weem ka sha toomon go ta waru go ka twalan kebe ta wargo ka bere bere ta wargo ka twalan sheeri ɓoi kaga kan kenei kene go maa yuwa gbe posheerigo ta yiu ya gerɓei ya lii go shewo ti shigko longkune ɓoi kene ye maga maa kan kenego monɗola tara jirgo maa sharago ya moo shar kenego ya moo wa foringen to tithuuno te na kine ari war ka bere beren bere bere yeka kenee tali tali. Ɓoi gun kubuk ai me kan kine me gbem me kan kene laweu waani amma me kan kenem gbe sannan di yoo ti yaa ya mereja ka twalan kebe ta illani ɓoi ta minama makan koo neram makan nera dokum maa kan kenem amma mammaa illa kan twalan kebe man warma po gassho po weshina shha weshiina ma ko ka kene ko ado kenem ma ti warma ya bere-bere mandi ya shuro-shuro mandi dii no ti gere shai mandi ya bere-bere te longku ne yene tega na ene ari warka twalan kebem maa mo kan kene ɓoi shigi ta sharoro shewo ti shekki diyo koorore ta sharoro shewo longku ne nee bo ne tega na konong geriga kene ti kirago mage maa mininum ke shigo go ɗigi an ɗaklo we ta yiu ya ɗen kan ke ɓoi maa moo kan weenim doo mo an war jelem ara war je kamaa kan kenem atara geen kene ti minagom pene posheerigo ma kpang ke kan bere-bere mandi ya mukmuk ti jele shai memme ta warjelego ɓoi ka me kan kene memme ari war jelem longlu nee peena maa waraa naanno kenego. Ɗan moo an kene kpaa go, ya ɗuma ke deegei togee shau no kapo lee moo an kene in illina in yuugo ɗila to ti ka ɗila teere memmen geena ya ɓoi kene tiya paaroye aween kpangum ati waru ka manni weem bara kaa ye bo ne tega na kaa piplong we gbe ye keta pilani wee weta gun ken li yeketa pilinii mina ken pili yeketa murgo ken pili teere piree kpang kene wannan pene bere bere twalan kebe yekga kene tewe ne ti ku tewi na kaane ta nyinamono kene ti too ti bi twalan kebe ɗing wee keta yaani posheerigo maa kpangum ye kan molgo ye kan mannago ye kan shibbogo ye kan mamolongo to wee mara yaani taya jagjag ti shayum gee keneu woono amma aɗoo twalan shekƙima kan mamolongomu ɗon twalan kebe kama mamolongom kene teere yuwaroi waani maga maa kan kene ken di ya diila ti meme doo mo ta war jelegom tee ne penaa kine kine ti bi toom kan bere bere ara pillo twalan kebem. Ɓoi kama ti ya ɗiyo ti mim kene gbe yaa longkuu nee ne lega pomun kene go ta piiligo pomun pere malara diyon mandi ya jaja kan shai maada ya beere to wee yekka kpang ta nyimmo sheeno ɗiye ni kpang kan shai yeka kene twalan kebe yekka kene kene twalan kebe yekka kene ɗing wee ti yooro ti kubuk te koo tong in di ya yee ya kama ɗiyo kpang kan shai diyo kpang kan shai gun kudang tipo gassho bi ko ke penna ti tong waru kagen diino kagon bwanna bang tee we gun kudang ta gasshe bi tewe minin ding ta gassho bi pene ati gassho bi kene kaye kaye ti ku gasshon bi niyo ding kan shayum te pere kenee. Araa dumani in wargo ka manni ween dokrou banda wee keta pitanim to kaye ne tega ti kubuk te me kan kene laweu waani kama mee kan kenem gbe ta shinii gbe ju ye ti ya ɗiyo kan shai kpang in di illina in dii ya ƙaa in war ya meere ka shai in di wara ka reshin lafiya kashai indi war ee jele moo shigi bangum ka shai ding ti kuu we ɗok ti kuune posheerima ɗok ti kuunee posheeri ma twalani kan shai.